Aga pir ngbíd naya pa̱ ɗongɗong avə inim inok ko ki tarok ngbìd ame asù asù-ga nwor izir niya ki ɗyeri va̱na minang mmíng kashishe ibəchi yaya kpa isar yaya minang nding kashishe mgbìd naya ga ɓwap ibwam mgbìd naya ga kal nkpang ngbìd naya nga pək ikun va̱ mi pək ikunko nro idok ka̱t ngbìd va̱ta manang kakul npək ikun nimro idok ka̱t ngbìd ga ɓwap ibwam buyana te a arupka̱t ɓuyana pa̱ dakdak nva̱ mikal nkpang kashishe te arurúp <hesitation> arup va̱ iyar onim ichuchu pa̱ Ofangshat kashi nzhi ka̱to gba̱pchi ovo mi iya mi kal nkpang ko oziri gang oza̱, mbəd nga bwap ibwam naya vi iyeyar ka̱nung iyil onim ovingta kpa a iɗyeri naya va̱ minang mmíng kashishe mamat te utarok inang a nche na mi nma̱mak minang kə ɗyeri nva̱ manyi ama mamat te iɗyeri ta ma minang nmíng nang kashishe kpa <hesitation> ibəchi ta te maya te ucha ifa ka̱ mmíng onungwan ko kipin kashe ibəchi mifa milapa̱ mina ibəchi unungwan tena minak ka̱she a ibəchi mifa ko.